Mə swɨle n yɔ daa n yɔ n gəla n yɔ yan ko nasanatini be ba maa bəm wumɔtəm nu fou lɔdiya n ko ji sən dəng sən kanjəl dʊʊni wo da wo da yɔ nən woi kaman jʊni dʊʊmo maa jə maam jəga nəni jə yɛm yɛle nən jə maam bwanyilənle nən nasanatinɔ a wo a su nən sə yɔ bə ko wo kaam kanjəlɔ bə kobɔ fou, nasanagɔ a wo su nən gwam n so naa nya damai sai nan gwi su fəlɛn a england yɔ yan ko kanjəltini dʊʊmɔ a fɛi be da wɔ fou da su nən woi to nəngɔ jʊ na yɔle nən fəlɛni a daa leni gəmiyo